في يوم من الايام كان في شجرة بتقدر تتكلم مع الناس وبتقدر تتكلم مع اي حد يقرب لها كانت الشجرة دي تحكي قصص كثيرة جدا عن العصور الماضية وكانت اي حد يستمع لها كانت توصل تحكي له حواديت اكتشف الاطفال في الشجر دي فبدأوا يشاركوا قفصهم معهم علشان يحافظوا على تاريخهم.